العمل الفني الجيد يكون في رسالة واضحة، أو مشاعر جوية تنجلها بطريقة مبتكرة الناس يشعرون به ويجدرون بقيمته حتى لو كان فيه أراء مختلفة الفرق مو بس عن الشكل لكن عن العمر والمحتوى.